സ്പചേ സ്തതിഓന് അദു ജഗപുര കമ്മി അപര്ഥഗു। തിമേ ദേപ്പര <hesitation> മേദിതതിഓന് മല്പ। സ്പചേ സ്തതിഓന് അദു കേല ബൂക്സ് ലൌപന് ഭൂക്സ്। വോദന്ദു കുല്ലു ദിനക് ഗന്തേ ഏക്സേര്ചിസേ മല്പ। മിന്ദ് ല, ബോദ്യ് ല, ഹേഅര്ത് ല, ഫിത് ല। കേല। സഥി, മിഥ്ദുദു, ഏഅര്ഥ് ഗ ഥുപ। ഭക ഏന്ഛല। ഇന്തേര്നേത് അവൈലബിലിത്യ് ഉപ്പോന്ദേ സ്പചേ സ്തതിഓന്। അദു അന സോചിഅല് മേദിഅ ഉസേ മല്പ ലി വിദേഓ ചല്ല്സ്। മല്പ ലി ഭക ഗമേസ് ലഗപ് ബലി ഓന്ലിനേ ഭക। ഗ്രവിത്യ് ദത്ത ലഗപ് ബലി। അന്ഛി ഏന്ഛി ഫ്ലോഅത്। അഓന്ദു പലി ഗ്രവിത്യ് ഏന്ഛല കമ്മി ന ഉപ്പോന്ദേ। <hesitation> സ്പചേ സ്തതിഓന് അദു।